Onya gbogba, onya gbogbo dai owoza ni owoza neneshi ni la. Ama kuno oya gbo onya, oshoshi shino ogye onya ni vini, onya ni vole wonya, onya ni lemoji. To ki ikyikyo onya ni vini wato ayimu kogye kwo onya mani ovole ni ba yoza neneshi ni la kwo ovole ni agyuwa kpo otu oye ni woza neneshi lo ni la, oza ni sa ni agye kwo oza man vini no oma, ome oki kamata ko ogye kwo oshoshi kogye kamo onya mani otu nu lemoji? Ogbotu kini oya za ase kwo oya zo ogboga ole ho ni kwo oya ze lo? Oshoshi shino ogye, onya no oya yimu ko gbo ni ogye kwo owase ni ayinawo kwa eno ho kwa ada ho gyolowebe ho awase ni ya zo neneshi ni kwo oya zo neneshi lo oshoshi shino ogye, nkono ogyolo gya awo mani nyee ki ikyikyo oya yimu kogye shini owa gege gbayi ni wayi nene shi ni domin oya yeda kwo oya kyogwu, oya kyogwu shini ogbayi ni aloa yuwo gwu kpi iye kowi ini lo, akyogwu sho gbayi na aba yuwogwu kpiye ki olaha ni lo. Akyogwu shino ogbayi naba yuwogwu kpa ayi ni afoza neneshi abo ki iyaye loni lo, oshi mani shini ogyolo, ayimu ko gbonya, ogyo onya ni bwo ofu mi byo oyigye na awo kpo onya ni ba yigye ifu kagya yo ya ome har ona kyogwu har ome owa woza ni amo gaga ta awase ni wa awa adanu kpi inanu shina ala gbela ni agege awonya ni ya doka ho na awo kpa anu ba bagye ko odudu ni ogyo neneshi domin ikyeni ogyolo gyo onya ni gbotu neneshi oya gbayi ni wo neneshi ni ama nkini ogyolo oga gbo onya ni gbotu oneneshi ni lalo, agege agbayi ni wayi neneshi lalo, ni la domin kwa oya gbayi ikyeni mani oya yimu ko gboyi kowi lo, yimu ko gboyi ko oloha lo, ayinu ko gboyi ni gbo ofo gyogye neneshi aba kawase ni wa ada nu kwe ene nu ni lo kwa awase ni wo obo kwo osoku nu ni lo so byono olemani oni oshu shino ogye kamo oshoshi shino ogye kamo onya no oya gbo, ogyo vo ole ha, ogyo votu kiyi nu, ogyo voza yoya nu domin ogyolo gbo onya ikyeni oshoshi shino onya ni na wo onya ni gboko loshu loshu kabo ko yoyani, ogyo ga gbo onya ni gboko loshu loshu kabo ko yoya lo agba ase ni yawa wo okwashi ni. Okuma gyolo gbo okwashi ole ho ya mo okwashi ni ogyolo kuma gba ase ni gbo otu neneshi lo, ole ho owa mayi ni wo otu neneshi lo ni. Ogyolo kuma gbase ni ya yo oza ni kuma ole ha wa agyawa kpo oza neneshi koya ni lalo then owa wa gbo nya ni wa mayi ba riye kowi ni, awa gbo nya ni wa mayi ba riye ko oloha ni owa gbo nya ni wa mayi ba riye keba ni to okuma wo oza neneshi lalo. Pini omani oni oshoshi kino oya gbonya ogye kamo onya mani wase in gbotu neneshi ni wase ni ya gege ko yoza neneshi ni, wase ni ya zo ogboga ni, wase ni olono ya webe na ase ba yimu kowa kede na wole ni ya wole kiwo ni lo dumu ole kiwo ase ba kyogwu koga lo, domin ole ase ba kyoga koga lo domin ogole kiwo iwo ya fo-nu, oya ga-fo, to onya ko gbogbo de owoza ni oshoshi shino omo vo out, omo vo ole, omo vo oza ko yoya kabo kiyinu domin ogyolo gbonya ni gyolo gboza kini kwokwa oloshu out kwo oloshu abo ko hagye yoza diyinu lalo ogbo onya ni owa mayi ro okwashi oma domi. Kila awo ni woongo ya gbo ni agbishi nwa ko da ayi ho lo kwa agbishi no oyole kpa ayi shini ayi naki foza shishini ebe ho lo bya anu ni ya yagye ole kweni ishi la ni then oshoshi shini ogyolo ya gbonya o-mo vifu ka wowe ni nka ga itikpi itikpi nyee in onya ko gbogbo owoza leke la lo kuma aha gyelo bagye ko ko mo za ni onya. Shoshi ko gbo me, sho doka nu wo ole ho wonya ni o-ha byoni nka ga itikpi nyee i awoza ni kama osho shi shino omo onya kpa anu ki kyi kyo pini wotu oma, komepa wole no vanu ni kometa oji ni loya ogege aya, oji ni oya gege aya lo, nkini ogyolo mi iri ko onya mani pini ogyo mo olamu ni wase ni ogba ozvoza ni ki kye ga itikpi nyee kwo oza ni nka ga itikpi nyee ni ogyolo gbotu neneshi odoka nu owo onya neneshi. Ogyolo vole ni wase neneshi na agyuwa ogya kwa agyuwa ese, odoka nu oya gbole neneshi, okiya gbole ni aki ba gyuwa ogya ki ba gyuwa ese ni. Ogyolo wase ni gbotu neshi ko zo ogboga kwo ya za aweneho kwa ada ho, kwa ayina wo, to iri kawo nyani ya worye ni iye ho ya wiye neneshi eh nyee no oga domin ase ni ya yimu ko bonya ayimu ko gbase ni wa wa hagye be eyi ifu kishi nyee ifu koza nyee ni la bawa ona ga gbonya ni aba kamo a-onya mani otun yoma kwe a-oza yoya hin yoma m-m iri ko onya ni. Wonya na ase ya gbo ni lalo. So ogyolo ya gbonya ikyeni oshu ko mebe gebe lenu kede ka gbonya kin lo byoni awayi awada ba ka da ayi ni aba ka da ayi kamo kede ka gbonyani yawa wegye dawo ni lo, ogbonya ni yawa wonya ni ya hagye kini oya yimu koza niya hagye be eyi ona bose, oya yimu kase ni, ogyolo yaba lo itikpi ho ona wase ni ya hagye ya byo ole ho ni, kaga ogyolo gbi iri ka awanya ni gbo o-out iri komami kwe o-iri ko gyogye ha febe koza lemani to iri kawa niyani wanya neneshi ni ase shoshi ko gbo ni oma amo olamu ni gyolo gbotu labi kwo oya gege ya yoza neneshi lo kwo ole ha agyuwa kpo out oye teba, woje ni woza neneshi lo ko yese yishi ni iri ka anya ni wa anya na ase ba gbo na lo.